اي نعم لازم كل الشباب يشاركون الامور السياسية عشان هي الاساس في بناء المجتمع. ولازم هي تكون فاهمة الوضع السياسي. وعارفة ايجابياته وسلبياته ومخاطره علشان تبني حياتها بطريجة صحيحة وملائمة وتختار الطريج اللي يناسبها ويناسب الاجيال القادمة.